Xakeno keno nuyuno ño, keno he kikono naxhindo kungueno, xakino ké kingueno nuni hó naxutu hó ngueno ho nuxa nuxa ngueno tunoté, yono xa'á kutu nreñuu nakutu iin, inkidi iin tindo, tindo nakutuxhi té xun xhino tu xhino escalera ni un.